मे जू ब्यौ ची ऊ हमा पूरा पहाड़ी तरीक़ा से वोलू वेमा हमा घोरा गौं मोगा और मे दगड़िया सभी शामिल वोला और पहाड़ी रीति रिवाजू ग मुताबित वोलू वेमा सभी ल्वोग अपरू मिली जुलिके हंसी मज़ाक़ करी के अपरू मनोरंजन करी सकदा मे ब्यौ म पहाड़ी खाणों और पहाड़ी गीत सब यूयी लग ला।